Mi nodday-ɓe mi wi'a hey, ngujjo!, ngujjo!!, ngujjo!!!, to ɓe ngaroyii sey mi wanna-ɓe bayaanu, mi winnda - mi waɗay - mi haɓay mi jogoo details moota ɗum pat, mi laara colour maajum e plate number e kala moota ɗum pat mi hokka-ɓe.